lɛ a muda nɛ a hinnu mina matete mɛ ɓa wura anro lo lo yi ju koliye a na mina to bewobe nɛ lo ma'o mina to lo ji bun oro ciza oro tuwa a toro muda a wo co'o bɛ yirawe aro ji ni koliye so a nɛ mi naso nan